Nëse e kqyr prej një këndvështrimi t’jashtëm, si njerzt, si kafsht jon qanje t’gjalla, kan jetë. Kshtuqe jetë e te dyve kan rëndsi. Fatkeqsisht na jemi njerz, jetojm’ mes njerzve kshtuqë nuk menoj që osht qaq jetike me prioritizu jetën e kafshve përmi njerin. Po kjo osht veq pse <hesitation> edhe unë vet jom njeri edhe shumica menojmë njejt.